Tiempu nte díꞌna kada ñeꞌnu ngo ñuꞌu ne kādā i ña áta ñā ngoo kaꞌn ní ña xúꞌun o kāꞌn ni ña n xuún ne kādé kadā váꞌa ña de se ura i sákun ña kɨ̄dɨn niuꞌu ne suunuu ñañuve ntoo neste ɨn ñído ñuve ntoó che suun ña ne kakunuu tantɨɨ kɨmi suun ña ñɨɨ suun ñā ne takoo é kui adɨn nedukāñáénī ntɨɨ tiempu kadai seꞌnu ngo ñuꞌu vevií ja ne ína dama chí é īō súꞌūn ne vosi ña té xúꞌun uꞌvi sú ne ñá te xuꞌun íka ñeꞌnu tɨ niꞌmi kuēꞌen thɨ kuꞌu o nuuní csin náña í tɨ idukaa alimentru jone ñaꞌañú ntáde tunia alimentru ɨ ntɨ ɨ nganañaí tɨ na viti ñá ga váꞌa ñánga adɨn kúñū tɨ takaa xúꞌūn kútɨꞌ i tekíka ñeꞌnu nú viꞌi tsi o éxúꞌun kutɨ́ kaeꞌ nú viꞌi ne núu ne vií kuꞌvi núu nī náya í tɨ ne kana kɨtɨ sa né kāda nañeꞌnu ña kataneé vá tsi váꞌa ña i stē kúñu da ntée ñɨkɨ tɨ kani ka tɨꞌvi o kada íkunténí ngo ñaꞌa antí ka adɨ̄ cɨkɨ tɨ ne vevií ja ne ñaꞌa ngadú ka mateé kúñū xúꞌūn ne o kúñū suún ñane ō kúñu kuxi ne ñáꞌanga dúka takaa kuéꞌentuvi. Té kādé kañeꞌnu dɨ ne súꞌun chá ne kañeꞌnu suún chá ne kane dií nga váꞌa xte kúñū súꞌun kɨtɨkañeꞌnu nú viꞌi kɨtɨ nacāí kūꞌú kaña í nuni ne íꞌun ntɨꞌnga súku kúñū kɨtɨ i súꞌun granja inña í tɨ alimentujn inakaꞌ ñɨ alimentu jon ne vevií já ne ñáka cuꞌu ne ñákakuí kaña io éste kāndu súꞌun ne o kāntu sun ini n zúve ntōo vevií já ne vi é ste táꞌanu é ka tui níꞌi ngo ne ññá kui a kañā itú kāndu cha ni in cúve nto ne ka né kasuꞌun taꞌántun o idu kaa icuku borega nuu vi viínuntɨꞌɨ kāchi vi tsí n kaka suꞌun taꞌntu kāntun súꞌun ukāꞌntun suún ve tsi dií nkaváꞌa ñaā í kúñuu súꞌun kɨtɨi kañeꞌnu nú viꞌi súunvi o kūchi ne kúñū kutsi kɨtɨ káeꞌnu nú viꞌi nnu iní niꞌi ntuteñu ñāvi o ntute ntaá ci ntute kuiī ján vi ne nīꞌi kūꞌu ne dií ngaváꞌa caā í kúñū tɨ ne mā te kade kueeni ko ídɨ i kúñūú kuthɨ kɨtɨ kaeꞌnu niꞌi alīmentu i kadē kueéni nko idɨne ñáꞌadɨgā chɨ itúku itúku adɨ kúñū kuchi kɨtɨ kañeꞌnu nú viꞌi.